<hesitation> Amin'ny ankapobeany ny akoho mahafantatra ny tompony, eny eh na tsy ny tompony ary fantany foana rehefa zatra manome sakafo an'azy isan'andro eo ah de fantany daholo. Fa ny akoho aloha tsy maneho fireketam-po satria <hesitation> rehefa manome sakafo an'azy eo ianao ah de fantany fa rehefa misy olon-kafa ko manome sakafo an'azy eo ah de fantany koa iny izany hoe tsisy marika manokana izany hoe ity iraketan'ny fony kokoa na tsy iraketan'ny fony kokoa.